Kira iya lu albasa <hesitation> ƙan tumaata shinna tumaatur keman liiƙo ta-i-i tai <hesitation> ti pidi shinshi ɗuula tumaatur ar buraanun ko nɗakkileam ko kuma ii albasa aɓilang shinnaani ke maa liƙo ta-i-ta ruubi ta yu shene arii ɗaƙƙilaanim ko ma tattase ƙamai ataaruɓu ƙemai ƙemai shoƙƙo ko kuma ƙenii shippujo a yei ken <hesitation> liina ta icaani ma icciƙo ƙira wa lwaani sai ko npali warya amma maa kichimom ari ɗaƙƙilanin ar wa damu uwam.